Duniyaru kam taga ma, mahaama. Mahuɗo ndu bo kanko woni jomirawo ceniɗo jom bauɗe e tagle, jom dow e les.